To tapirii ma yuwaro we ɓere ɓere to shikko ye moi ma illa shikma ɓang ƙa surangbee ye mara yani suran tere yuwaro peni peni ƙa mera war sheju dong ƙa mera warsheju kpara ƙamara warsheju ɗikmina ƙamera warsheju we liya shunta yani darangno terei to ƙa ne ne makailla ƙa shef ƙa pigro chigbogo ma illima ƙaye ɓone teka nasurano neri ya we mei chirau minma ƙoka ɗong ka shet minma shabba fok mu minin shalla dommo, ƙan gubbame ƙan kach mankoma mansha ɗongun ma yiƙo terei ya suran manti ya shirau man ti ya shirau, manti za shirau marti ya shirau mamma yuna shirawi darang ma shera shero kpiyam yika yuwa komong mang waru man wa war gun biro man shedo mam ma sheya ɗo rere man me fo shi ran mazika terei yashikau mayi ka terei yushirau ma tika terei ya shirau shai koddi ne darang bino gundo daran shana fo loo dwalle man tewi maa konang ɓala mama wara kafo lee shiirawimama aɗa kuma. An tomin ya paro ya to kamawa bino doo kamma wa bino doo tere linama bima yamo konang wa neseho ɓala shirau yema yuwa to tee we tiya ka ke ka nehmo anshiru ding twalan kebeno chiknoma ɓangboi nen yawe ne tekaye to twalan kebe ɗing doo ma wanna weshinanan peru nen shatom ka ya shuranme ye ti longku ɓere ɓere yene ti ya longku shuran yeneti yaye mun ma shin noo ma farma ƙuu gena man meru mina ƙoƙo meru mina tere ƙetara kel ta dongƙo ƙen nawin shiran maƙala naka shirau maƙa ɓallaƙo ƙoddina darang ta shuworo konong meneni mina mamma mena mina tere mamma warai ya suran yema yuna galagkuu ma man warpo she ƙaa maa ɗoo she ƙam ƙen ɗego tira minaƙo ƙan bino doo maunaƙo ka suran neri yaa suran ye shereb tiya suran ta riwit ta ɗumani suɗɗo ƙaa ma suɗɗo ƙaa tere in pering in ɓwaltoma man che maa suɗɗo kaam ma yuwai we shina maa ka yippo in perin man ka we shii nai kan ye chiɓoi ɗing komon sha in wonni nessho shiilani. Tema shinno maъibno doo ƙonong riku neash ъala in maima weshiina mamma shuwa weshina tera ɗigi we mara tanii wen digi wanƙ shapo shako maa shema poshaklo darcugne ъoi mateka ya ka manniwe te molkeiъan'ium to ƙa keripoo ƙera warani ƙenwa geru shii ken minnin kelee maƙa muroo mara illani man warku duwon mamma waraƙuu duwai man nanni maa perъong ƙa shool man illina man wat ta mina muroo teree man turin ƙoo mammaa tunan ƙoo man kero kuъang shai manti ta paroo mukmuk ti poshe to mamma wanna ta pirima kpala ъirang ken meƙo dogpei kan shafon ka sura tekera ta boi tekara zani lankune ƙe perie we kera tanitere ta sauko ta wa ruƙo ka kobo ta waruko ka weƙka mina ni ti chiъogo to waru ko ka we kera tani ken shawin ƙuƙoo lonkuwen suran teri ъwannai te daranpti ъwaromu ƙaina minti tewi ƙa suran danrange suran darang to bwaro mukama kononmawa ɗeni wani to ta yoni tii ta yoni an ɗaklan anɗaklan kuma ara dunanin shari we ƙa daransun kiyami ta yashii. Ɗanlaa ɗaklan ta liko ƙan ya jiri to dali e koddi e te lonkina tapiri ma kpala konon ka suran ye darangta ti ra tani yadde suran dang ta tani ko non in wannipo gassho tagani goditi tawo ya gassho ta aa to gasho ta aa tere kenan ta wanni posurang ye penaa maa tuna ko we koъo ko we tuwai ta sunii ko we yuwau ta lini ɗonye ti taam in we wee ta wetani in sawin chiboni in saucin mera minani to te we ne pena ti yore ti godi godi ti tiu bi ka pelle suran darang daja klaliyo ta piri we war kirippo we war shapo shaklo shapposheklo tere ti yore ka yippo longku nessho shiik man tassho ƙala shikma kayeme teka mama illo bangum man wanna man kara shii makamo fula kuret maa a tula buk ma taumachigi ta kuret man wanna man sharshii man gasshin gun fo gasshon gun loshigi to tewe ne pana te shekki sura dong neri ya te we ne penati toro.